To akuɗunyak gabaɗaye illum keya ullyinda livu er jos akumda eirare jos megalufuna kya hankai aima zubur a aɗini inagum anagu muslim angu christan ai vuman mai nedace banbacima ko birk mumugho nacleyi musifi sosab kuma illrd aga albarka iirɗda barka isusai jir jos aga barka naɗaya muthupi kua vuna fezare aima luɗuɗu naga semiabur kigo laty inyafizau kigi latur yawoɗumai nga chitrga samurmai jos ye nuulnu nunguniɗa u dunya uzamanik injakwask unageria kgabeɗaya uu jos ye numu num agu baɗama susai nida gebur jos illirɗa nunugu nagucitizhu shu yu ɗiha citizus nega zua har hii nudhu fams aɗu zuagir sai gukura zuay mai wuuwu tsu tsum kalalak ai famfa-fam wuak uɗiayi bu jos nagabouske degi kill dim digayi nagadagari. Nɗanaɗana buri awa kikya adini ɗa kik aɗɗinaɗamai jawurdamai kim negahsili nagoga wuɗufu thutku nega citun degm ivuvuna garba noyimulnuna niyimulnums aiykusluimai niying gaɗama jos ya mulmu munagu null mu ruanagu kiji kari kan orɗi evuvual airri wahalak jibursek aiyi ullu jos mai jos mulmu munayin jan maɗu aɗha iviga ɗaagiɗda evu jos ya agurja ivinds muna gu jos munagu miɗo susai niyi jos chiguni gaɗabar jos yam aga huaja dankaliar nega zhua har limutsu aku fakiya min ɗiyikira inars saiy ɗdiga kirawaa manuw wu jos kam saiya ɗdiya kirs ina nu kirɗa ai jos na kuwani wudu muɗaar manada ghamusuɗdagn gada bay a ɗha nvir dea numegi ivur jos a ma ɗi anabur najayu jos mai dhegy ahira zabe wurda munagumai gaɗabar jos ya uimunagu sosai evmunagu sosai jos evir zhua illɗda ga albarka ilrɗagadanko mumagli naga zhua matsar nagazhuna kwaci na zhna jaidsenkaliar danka li hausak nega zhuna sweet petoy torsk negu zhua sai dugakiraawa mai. Naga zhua sign uzhinya tsigiya, mi ya damuwa iya ɗamuwa imai jos kaki baɗama mulmu numgu chign jos ayima jan kikkya nayi jos ɗurana buri jos aiy runaguniya mai nickam jos munaguniɗa ingunke lurdur jos kam jos numa gu miɗda niyi ir jos beɗama jan jos ivirɗartalaka iiryak madu ityu uza su naja chitudaa uvu jos mai maganabur nagayu uzagu nega chiton ɗaa ullu jos mai jamagann vair neg ayu uzugama negu ayistsirgiyi nagega ɗimama neg air tsirg effa effu gima di haruna nega chife sunɗufuganda azabu fala nnega ɗabar gaɗmama ɗuguɗdi wurdufagu yu mega zhua zhuagi zhua kikak ahin hin makir fudu abiba nagu bur tsikena dign ana tsi kabarachuws ainargun ai mulaunm mumaguiwo mulmiga albarka wo mulmu musagunwo nulnu ga albarka now yakar amir manage laku negee laku naga chitonko ɗufur maigu maima maga chiton mai magayi uzagis negs ehiton isumai unaja naga yi wesguman. Naga iseguyi tsu aga wuchufu thatkull yu su ara ɓan jin gusu uz unsu kaivagars thing naɗana nabur kai nagifa aga chuwna aga widifiriny iyu aga wuchufur feya mai asar a hiriyi nagaga wudufu rimai asr a hirri, jan kikki jos ya mumu nunaguniɗa miyu jos kikki niyi jos jos ya mumu eilindaa evir zhua evit nul mari agabarka uclii baka clign jos ayimai sai vhuga chinasu evir jos sudai kira ɗazumma mairriya kuya evir jos ya midiyi kira ina saidiyi kira ina saidiyi kirs inamai chuniya zagu ma aga mustsiɗagu nu ɗa kadabar yumala lakumai nimalestatu uzumai mala ɓamji mala ayudu kuvada dhasu. Gnagum yar sai tsaku uzu jan mayanɗa ilv ilr jos jos your liyamutsuɗagun jos ya nullmun musuɗagu annada yayi jo aku nigeria chacha it jos nunaguu ɗa nayikeda iuir jos gada bar iir jos aga barka sosa ara iir jos konagabur dea chu wurd nags thasu konaga va ukurtep nda naga saisu abaku gadama ardumulnur ammzu jan di jos amzumai jos ya jos mulnul bavama jos mulnul munagu a niɗa kiku yibur usiga uɗi anu jos jos kam nunsgu nids jos.